اللون البرتقالي يعني بشكل عام يعني اربطه ذهنياً بالبرتقال نفسه والصحة يعني بشكل عام وايضا الترفيه والمرح وإنه يعني شي يعني فيه فن